Sa mosero samesero pasangan samasero par, par hee tanong kitato tanongnya' tanong nyaku, tanong nyaku. nyaku mesero mosero par toane ya musti kita musti mangarti kita musti mangarti mangarti dian sia musti, mu musti mentou kalakuan nakumura, musti skolan musti skolan kalakuan na supaya kita mo totoan karna wayan sero par tua sematoan tela tuana akhirnya semine ekim ekumarengwa teta sapa sapa dea mosepisa mo jadi samasero pasangan tuana tamusti musti mo totoan sisa o sisa musti mangarti lia si pasangan ta tea wayanse kopalarangna ode' mntea me tea mene' momako komako te akhirnya ko tinawelow kode mo katogorana jadi kumusti kumusti musti linganu si. Eparnu musti linganu, ngasa kokimareng umpama itua wenemus musti linganu karna lengakali komawu dumo wianuma ko mikimalua romea kumo sosea di liniang ling di' liniangus tuawenemu kumora tare' ya pasti kume daro kase to. enetu jadi musti musti ketuaru si tua'wenemu sapa di' keparna sapa keparna itu musti tuana kaskases tuama, tuama kang kase katu' yai musti mentulu sapa di sapa di kepaar ni tua wena na. ni wene kang kasis musti tou mentou sapa' di keparni tua'tua mana jadi musti yaa musti melelingaan. karna sa komosero pasangan itu di' gampang di te melilanga kuma toalaku kuolasung o'kumaweng dei ko musti sekolaan kalakuan supaya kou se tua se senang lomolakou, kou <hesitation> si pasangan no kuo wangon wangon di' me nelo nelokan itu.